I dese bongee, neezi kamee ara n pinak rə miirə, ara n pinnak rə ya. Miigə uza pii sə kamepa, dəlle te’ an gə, daa miiz zi kame. Ana bo'rə si n doo minge, daa miiz zi kame ara n pinnak rə ya, bəla i dingne miik, i din'e goowola, goowola ara rook, makaranta pu roopa una pu roopa, diina maa pu roo topato, dəlla rool bo gəpu sa'i-de i dinsepu, si gə i bəətə <hesitation> an bolle, bolle maa de a gab haa makaranta gə pu roopa. Sai donda oza pasto oza doosə daa miiz bonge, sə moo gabən arakrə na yangiya moi ndaa makaranta piipa bo a az ziiz ii bonge yuangi ina ɓé, ina tor makarantaro sina zango si ina gab ina oomin, moo pu gaɓɓən də arak rə gəə a gabpu zuk. Nok riik miigə npu doosəka rə, ruum aree nati, mona ree nati, yangi ya mooi i zangək. I torək ko uzarə gwa si gbə ii gbi pa. I gabk mondo gwa, mooboo ori maa i zak moorə gwa moogə saa kin zirirəz zirirəz. Daa miiz ii so daa bolle see ɓəə gurinati e gabtə gurinati. Roozi see tor makarantaro see zangə, daa miiz una piipa Ana bonge yangi ya mii súna ree mu, sii na ogoii ɓe siina gab ziri ya oomii. Daa miiz ree ginəm, bant baa oomipá, arakrə a ogu baa topa, ree luumoro ree laatək ana e rek’ andə, naa go'rə irəm eni naa taps zok gə eya ai see kə pii ara e pin nak rə ekə piiya, piipa. Nok ziiz gə mona monge ɓo kin oza ozə asubo az, songbi, ura kamta dəlləz sə esa rek', diga apu pu'lumgba diga i din-a, saa laar <hesitation> kunuu a moou uzi, reka mook uzi, anya moon uzi, uzə moo a meeu monge kambo araa pinnak rə. Nok naa gbaa payə apu aku pini piik ya, gwanzi see ree nati see tor makaranta rə see zangətə see boomtə nati, see gə e ɓəə maranta a mu'uirə haa maa ara e pinnak rə, uri eero to’ i gabsapu dooni gomnati rə. Miiya npii ri'az makaranta rəz zə sən go'rə kansilaam dən illənə na <hesitation> yola di, yola local government. Nok ri' uzi miigə miiz, uzi maa kame ara n pinnak rə. Diga bil sei ur dəllə te’ gə. A pattai ur naa ulləz pa, n pota go'ka ina eni pa. Ri'ak naa tose makaranta pa, uza kə mee sə monbe bo teegəte omna ri'anpa, naa makaranta pa, n kə pu ara n kə gabtən də ri'ak see pagənnak pa. Uzi miigo n mee daa miiz, uzi n meeu ara bo'on kaa sə kamn makaranta kaa ɓomsən po makaranta see e gətə gə bille. Ri'ak naa oomi gə, ekəpu okurə so eemaa see kə esu ina ee kino ari, see pu <hesitation> kink roozə amaa, bomgbaa rook rə ni gə zaa ɓom bilarə. Amaa e ilso pu bil usuko, e iisupu usuko, ara yiinee dəl bo sə kweenee, nok irəm goosa ulləs, go'seu oomi sə zirii ogneu see kweenu uraz, aa ni ee ara e pinnak rə. Ri'ak unii pu tamma i keeda dəka ara mii pin akro pa, amaa gween, uzə nok paka ullək nok goossa ulləs, nok anaa bonge, yangiya mirə ai ina gab ziiri a oomii, yangiya mirə'ai ina gab ziriya gbikiyai, yangiya miirə ai ina tor zirirə te sii na oggə ziri rii. Ri'ak tomma ai, uri i pii i zangəpa, i zaka ava e pinnak rə pa, nok riik ura gbayee, ura wogee, ura e ura see e doo bonge daa az, uzə daa eez. Uzə boo yiisee gabta oomit, yiisee dəl, dəl boo sə kweyee, ur bo bo'ou erəpaa sə bil kweu az, bil na esu ar gapta oomit. Ee maa ena zaapu ulla ukaro see za oksu. Min muzə pa, epu ee amaa ɗá belle. Dá dəka dəlla ulləl sə reepu gurinati, see ree zangətəə, ee gabtə ne'na wi! wi'a rooi see gətə boke. Bil gə sə zaa pe'u gwan bille. Billa bol, pe'nuz zə, mii pu kansilamdə, wi'a roi n gaptən mii pu kansilamdə. See go'rə koo aniya yam. Nok riik, miigə, ura nzan ku sə ase daa dəllə te’ ura sə piipa, daa miiz zə n. Na oopayaa, ye'paya, napu na ilimiya, amaa bil esupu ilimi a dəlləz, sə bonge ee ena zangənaz. Ilimiya ulləz ɓəəteupu ee, ee na zango a boozə na miiz, na ba na beiya eez pat e iisupu useeko. Nok riik eego, ura e dəllə te, see yiu, see zamu, sə wogee oomi sə ar daa eezaz piipa. Nok ipu bolle tumma, i bəəa sii ree makaranta rə ar ukarə pa, boo ipu ara gwa'akrə. Eegə ida ee, da daa dəlla ulləl, dáá ziriya ulləi, dáá zeebiya ulləi, dáá or gwariya ulləi, sə reg ree dəl waro som sə ree kintə or gwani, sə ree kintə <hesitation> zeebi ura som see gab na ee, see daks zur. De e daktə zur boo, ri'ak zeeb dgsaa, ziriya natii, zeebə, aya bollei zabo, nok ane, nok daa dááseu waz. nok ana pita daa kamsee ookapan. Naa mu'us pita bonge bo ree bolle pa, gurinati pani naa goo eya ai pat, e pota keetəka maa see zaa arakrə see kə pag na ziri ri'anpa, e pota bo'ka ana oomin pa, e pota tə'ka nita oomit pa. Naa goo epu ya yabra, naa goo maa, epu baag do'ozə, naa goo maa epu wəraa nok goosa dəlləs. Amaa eni pat, ur kwee bil, na timr mulə, kweeɓoo zangəkaa ak na timr mulə, gwankə sə kamtə ara e pin ri'akakrə. Soo eego, yaksazoka eek, bil na kweu nat ittərə, bil na esu ar gapta oomit na eez, bil na esu ar gapta oomit iimaa, sə haa zonta ipu kan, gbəneerə ak, ii'yə eego, e ogi eeromu, bil na